कीड़ा मकोड़ा आपस म बातचीत कना ले फ़ेरोमोन ध्वनि और शारीरिक संकेतों ग उपयोग करदा जू चींटी छीन ऊ फेरोमोन छवाडी के अपरा साथियों त बटु बतौंदी और जू कीड़ा छीन ऊ अपरा पंख फड़फड़े के एक दूसरा दगड़ी बातचीत करदा ऊ अपरा साथियों त ख़तरा से सावधान रखणा ले यूँ चीजूँ ग इस्तेमाल करदा।